Auē nō kā hoʻi ē! Maikaʻi anei ʻoe? Ua ʻeha anei ʻoe? E kiʻi wau i ke kāwele, a e kōkua wau iā ʻoe ma ka hoʻomaloʻo ʻana i kou ʻili a me kou lole. E ʻoluʻolu e hōʻoia i kou ʻili, ua ʻeha anei? I wahī ʻeha paha nāu? E hoʻomaʻemaʻe wau. E ʻae mai iaʻu e kōkua ke ʻoluʻolu. E kala mai i kaʻu hana.